سل نهه نوي اته نوي اووه نوي شپږ نوي پنځه نوي څلور نوي درې نوي دوه نوي يو نوي نوي نهه اتيا اته اتيا اووه اتيا شپږ اتيا پنځه اتيا